Xeviwo le miagbɔ, miagbɔ fiya xeviwo le, xeviwoa <hesitation> mimelɔ̃ ynina wo, woawo ŋtɔwo kpoe le gbeme le miagbɔ fiya. No le gbemea, <hesitation> leke wo wɔna ɖo tse nɔna gbeo? Wo dzana gbagba gbagba wotsɔ ɖuna gbeawo be tsetsewo eye no woaɖo atɔ̃ea <hesitation> woyɔna ati ɖe le miagbɔ fiya be deti. Detia, wovae drena ye ba makpa, wotsɔna woa dɔ hedre nɛ le nɛ ɖe nu kakaka va yi na ɖe wo kekem va yi bɔna ɖe ati ɖe me. Ne wole atia mea, <hesitation> wowɔna wotsona deti ba ma ma- ma ke dre wole ɖe nu xɔ le yia tia mea, wotrɔ va yi nɔna bla ɖo atia ba lɔeviawo, nɔna ble ɖo wawo ŋtɔwo nɔna woe ɖoɖe kakaka kpoa enyina nɔƒe nɔwo fima kpo wonɔna, ye wo ɖɔ na zi ɖe fima, dzi na vi ɖe fima. Wo viwo tsɔ̃ nɔna fima kaka wo tsã wo va tsina, wɔtsan wo gba trɔ dzona gba kpasa na wo ɖo yo suna gbɔ nɔna egbea me le miagbɔ fiya xevi xevi yiwo ne wɔna numɔwo ne minya wo ŋkɔa, <hesitation> miyɔna xevi ɖewo be eʋli, eʋli, edzana gbagba, ye ke ne eda agblea, eɖuna ebli tsã na ame eʋli. <hesitation> xevi ɖe le miyɔna be agbavi, ah wozɔna hame hooo kakaka no va yi bɔ ɖe afiɖewoa yewo wɔna tɔ̃e nenema.